א מוזיעם איז א ספעציעלע פלאץ וואס מ'קען זען אינטערעסאנטע זאכן פונעם אמאל, זיי האבן אינטערעסאנטע שפילצייג, פעינטינגס און נאך איבערבלייבענישן פון פריערדיגע דזשענערעישענס, פריערדיגע דורות, אסאך היסטאריע קען מען זיך דארטן לערנען, ס'האט אסאך מאל אסאך עקטיוויטיס פאר קינדער צו קענען עקספלארן און זיך קענען לערנען נייע זאכן.